Kiles poland kun kilesa hodamuu kabanamuu kiles kunne kiles amtan guda jaroleafa faimuu marto isan hinmalle mal in hunguluf kiles kunne kiles amtan mal duf kabanu mala ak ganna hares timen dufaa.